<hesitation> Fanaovana legioma atao anaty lafaoro arakaraka ny zavatra ilaina anazy ihany fa amin'ny akapobeany ah sasana madio ny legioma de apetraka ao anatin'le plat an'le lafaoro iny ah de vita andrasana masaka izany hoe andrahoana amakodiny fa ndraindray ko nefany ah voasana ilay legioma de tetehina arakaraka ny fahamasahany izany hoe raha elaela ilay izy vo masaka de atao kelikely ny tetikany fa raha vetivety dia atao ngeda ny tetikany.